Mi yecchan be, be wata kare petel-petel ngam lesdi amin don guldum masin. to be borni Kare manga be yaran bone naage be guldum wartan be nanata beldum lesdi amin mai sam.